إيوا طبعا أقولك على الطريقة، هنحط الأول شوية ميا يغلو سواء في البراد على النار أو في الغلاية، وبعدين لغاية ما الميا تغلي هنجيب كوباية اللي هنعمل فيها الشاي نحط فيها السكر اللي إحنا عايزينه ونحط شوية الشاي. وبعدين الميا أول ما تغلي نروح نازلين بيها على الشاي اللي في الكوباية ونقلب بمعلقة الشاي ونشربه.